لالا حنا يعني بكل صراحة لازم يعني نفوتو عندنا ف- فالارض هنا وباش نجوزو للفضاء الخارجي لانو هنايا هو الي تسحقها بزاف ماتسحقهاش بزاف الفضاء تسحق هنا تسقم المشاكل هدوما المحليين ومبعد نفوتو للعالمي ونفوتو الخرجي وربي يعملها تاويل وكل شي